Cuando äj ma'spa nkenu'at ma'sua't, con calma nukpa't, ni'mokpä'pa't, ntze'pa't, ya jenä ntze'usye'nhojmä nukpa'tzi' nkojtapya't sea pomada o si no est nkojtapya't este sosupä yerba jenä'ijtu je nyäjmayajpapä tämtyuku', jet'tyä sospa, je't'tyä este nko'tzpatä mä'tzyäki' y nkojtapyatä tzät'ta kana wa'ku jetij 'yak tzamu mä'tzyäki, y ta topya y ka koj sinhu jetij 'yakmä'npa je siwä', y este ka morado'ajpä'u je tambien je ma'si aka mismo jetij lyimpatzäkpä'pa, y nta infectatzäkpa, je tämtyuku servitzäkpa ja'ku desinfectatzäjku äjtyä ma'si y jejtzye tzokpa ligeru. jenyanhkä'.